تسألني وتجولي اللون الأحمر وش يمثلي؟ اللون الأحمر يرتبط بالحب والعاطفة القوية مثل الورود الحمراء. ويعبر عن القوة والجرأة كالأعلام والشعارات. يشير إلى الخطر والتحذير كالإشارات المرورية أو النار. الأفكار حرارة الصيف أو دفء المدفأة. الحماس والطاقة مثل ما يرتبط بالرياضة والإنجاز. الغروب لما يصبح لون السما مايل للأحمر.